E zavatry magnitry apesaiko ame nahandro sakafoko, misy karazany dimy: <hesitation> tongolo raviny, da sakarivo, poavra, carry, <hesitation> tongolo gasy.